كنعزل الإحترام هو أساس في جميع العلاقات الاجتماعية. وكخلي لنا بيئة اللي إيجابية، والناس كتفاهم والتعامل مع بعضياتهم بشكل مزيان. فحين أن الحب، هو وخا واحد الحاجة لفبع الأوقات تقدر تكون قوية، ولكن كتنقص وكتغير مع الوقت.و المشاعر كنقصو، وكتبدلو على حساب الظروف الإجتماعية ديال الناس